Zao ñy raha mety hisy laha zaho ro manampahefa manan-kere ,mana herimpo ,mana herin-tsay hibaiko ñ'olo mañodidy ahy: <shushes> -Volañiko rozy ,hienga ñy raha tsy mety ,hampivoatsy ñy tanà ,ha hianatsy ,hañanatsy ñy tanà hanao raha soa ,hañaja ñy lalàña misy aminy tanà eo ao ,hañaja ñy fitsipike ,hañaja ñy zon'olombelo ,hifañaja ,hifañampy.